Inson hayotini hayvonlarning hayotidan ustun qo‘yish axloqi murakkab savol bo‘lib, bu odamlarning qadriyatlari va diniy yoki madaniy e'tiqodlariga bog‘liq. Ko‘pchilik hayvonlarni hurmat qilish va ularga zarar yetkazmaslik kerak deb hisoblaydi, lekin inson hayoti ko‘pincha birinchi o‘rinda turadi.